Cunosu mach l'ai infatti cuandi ün a mangia la bagna cauda ch'al e faita u l'ai dopu a deu resté luntan da le persun-e perché al a l'alit <hesitation> fort